Në ko'o dun ti'i tunëp manytë yë martillë myaj tunëp ko'o clavo myaj kuwop myaj kubëkëwëb, mexë madyunëp, anyabyejtë adyunëp yë lamina myaj kuwobëp mëyë tëjkën yëyë tyum.